ⵏⴰⴽⵓ ⴰⵙⴰⵔⵉⵢⴰ ⴰⴷⵉⴱ ⴰⴷⵉⵍⴰⴽ ⴰⵍⴱⵉⴽ ⵢⴰⵎⵎoⵓⵜⴰⵏ ⴰⴷⵉⵍⴰⴳⴰⴷ ⵙⴰⵙⵢⴰⵇ ⴰⵍⵉⴽ ⵙⴰⵙⵢⴰⵇ ⴰⵍ ⴽⵓⵏⵜⵓⵔ. ⴰⵣ ⵣⴰⵀⴰⵔⴰⴷⵉⵎ ⵀⵉⵢⴰⴷⴰⴷ ⴷⴰⵡⴰⴳⴰ ⴰⴷⵉⵍⴰⴽ ⵙⴰⵡⴰ ⵢⴰⵎⵎoⵓⵜⴰⵏ ⴰⴷⵉⵍⴰⴽ ⵢⴰⴳⴰⵡⴰ ⵢⴰⵢⵏⴰ ⵢⴰⵏⴰⵇⵔⴰⴼ ⵔⴰⴽⵀ ⴰⵍ ⴽⵓⵏⵜⵓⵔ.